Yi iya weniyi alenkhu ma mikhei kho yokhu yokhol kha khikhei mun an an ɗir minai ya musamman alenkhu kha khidan munah munah khi khei ma mu diji kho yagai ma siɓɓamu pheno kho yokhol yokhol, kho yokhol yokhol weh munda dabilina alenkha munda phep ɗoi, ɗoi manni weh ta paroh ta illiruh muna penoh weh mu manni lah roya manni piɗi kho ta kheta a a si an te ko khidan an pomon to maku maʒemum munni <hesitation> tenko khei kho khuma khe wanni khidan kho khuma khei kha tep khomi kho non khe lah an ma ma diji khi khem alenkhu kho yoh kha yagai ariyim kawai, kho yoh kha yagai khari teping, me me tat ta ta khurina kho yoh kha. Yagai khuma makhu teppo ma ayum ma ayun kho yoh kha yagai kuma makhu teppoh ma manni piɗi ma kha tep dai dai ma, makhu ɓakre yakhun amma dukku ma mungude namun weh phe phenan ma yemun kho yokhol kha tepmun. Mamuloh peff na ma peppena manni weh mundi khesi tepirani teppirani yokhol, yokhol, yokhol yokhol mana wau ke yoke yokhol ban tu wattu weh ko yokhol-yokhol to kha khikhei kho kha woroh titon khiri tepri ma yambayoh kho yoh kha yagai khiri tepri yadda kho nunoh khiro kha teptirko khe asali pomon amma asali koo ɗanih koo ti ʒepeʒun manni a lenpje nim koo muyo kha yagai munda teppeni menji kha yagai munda teppeniu menji kho khayi ta yagai kho yokhol-yokhol mu khesi kyabanin manu tepppo-teppo teppo teppo ma yambayoh mu yoh dan yoh walah dukuʒum mungunemu ma meru dukuʒum ma mere, meru mu khau khumu mamu khau khumu muradira munni tare ɓoro-ɓoro yeh yijji bomi mikhei ari manni weh temoh paraji.